waa xonk am na <noise> nete am na, xeereer am na, ñuul am na, blue am na, weex am na, dóomi taal am na. Waaw yii daal nekk na yoo xam ne yu ma xam si ay cou- <hesitation> ay couleurs lañ.